हांव बेशेंत उदोक आनी फिल्टराचें उदकां हांव घराचे उदोक पियतलो कारण तितून फुंईची हुई किताणो असना। आना माका नोलाचे उदोक पियंक खूप बरे दिसता आनी हांव घरान नोलाचेच उदोक पियता।